“वास्तविकता” शब्दकि बारेम सोचके मिर दिमागमे सत्य और अनुभवकि संगम याद आत हए । वास्तविकता कहोक बे बात हएँ जो हम अनुभव करत हएँ, देखत हएँ और महसुस करत हएँ । जा विश्वकि वास्तविक स्वरुप हए जो हमके यथार्थकि साक्षात्कार करबात हए । जा केवल भौतिक संसारकि सीमित अर्थ इकल्लो ना हए पर हमर मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अवस्था फिर जाकि हिस्सा हएँ । वास्तविकता व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोणमे फरक हुइसकत हएँ । हरेक व्यक्तिकि अपन वास्तविकता होत हए, बो बिनकि सोच, विश्वास और जीवनकि अनुभवकि परिणाम हए । पर जहु सत्य हए कि हम सबए एकए भौतिक संसारमे बैठत हएँ और हम देखे और महसुस करे वास्तविकता हम औरे आदमिसँग साझा कर सकत हएँ ।